Ny fomba iray azo ampirisihana ny ankizy izany hanao fanatanjahan-tena, dia afaka hoe ianao mihitsy koa no mirotsaka manao fanatanjahan-tena miaraka aminy. <hesitation> Tian'ny ankizy manko ilay hoe mba misy fotoana izany an ifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy an, miaraka manao zavatra. Dia raha ohatra izany nareo an ka miaraka manao an'ilay fanatanjahan-tena, dia mazoto kokoa ny nakizy an hampihatra an'io an, sy hitia an'io satria hitany hoe mahafinaritra ilay izy an, sady mampifandray azy amin'ny ray aman-dreniny.